Bukeurma di nthiuawama kaa dhii darma, suuma, di wuudena. Nthiuwama fune ka-jani mo mu nan mi ka bhuu fo kan kan wama anéyini ni. Nangh fu bhuuma ndhii koléyé dé. Anni suuna la riigh fa dorong, nii mbhuughune jaana anama buu fo, agnan ringi bhuu fo. Waama a turturani dorong, atala déminna ni suuna. Darma dan jani suuna naame buu fo. hé ghune nfé dock. Fune suuna laa riighe fo fo kogné dé. Oo fo ni wama ni ibade suunone thiigh fo irare, yoo nanghi ila téékine buu fo. Wuutuma fune, fune wama fune fé ni fune ni wéégma la anongu kan kama, wéégma nan nongu; nanghna ni worama akane nongu ni arumtatini a fu nhéyine ni nangh. Ni tottuma saa saame dorong worama akane fune tottuma saa saame fune saa gwalan ni nangh